जोश में एक फिल्म देखे 'कोई मिल गया'। तो तेंडे एक आदमी हो जिस बेर एक कंप्यूटर हो जेठली से एलियन के साथ बात करो। ताई एक दिन तेसका एक्सीडेंट हो और मोर जाओ तेतके बाद तेसका बेटा गलती से सैज कंप्यूटर छेड़ो और एलियनो की गलती से धरतीयाच बईड़ी।